lëꞌ mc̲h̲e xwiyná xc̲h̲oꞌb diꞌltse ba gix bidz gik gunu dzen stsëꞌ diꞌlte beta gix bidz sdzal lo mc̲h̲e gunu c̲h̲ow mc̲h̲ë. <noise>